Kwo shi nnuwa fubo nu bodo najayi aje bato dna kala dna dna yi lon ama ama odo ma bo chigu kwo ge amuyi kwo shi azha abya je nucheyi kwo afalo je nba to chegye tu tu yilo ashi azha nbayi nu she ho daba fi dede ha ho yan ba ya shi ba dna osa nga ha shabayan habwayi agye kwo pu fukafuka, nu wa yayi kwo nu bu gyi nkwo nu kwo zhi kwa pu fuku fuka azhn azhi kwo nnuwa yi n nanuwa akayayina nhikwo tu na bwe zhabo kwo anuwa fuba zha lai kwo ho ye ha zha aje ho n ho ge ba to gna wulo azha ba nbai kwoi ta zhi kwa wu aje yan kwo taye kwa gwo akwanuya kwo aya za zayi nha zha ya zaza yi kwo azhi agyi ya zaza yan zhi kwo bya na nwu gyu ho si nnaye akwo nu zhi ciho kwo nuwa yan na zha a bu cheyi agye abwe ba yan fi na bwy chuoku n bye bye bai bya na abwa nba kama agye za dna lomi nha shi kwanu agye za wo ya da lomi osanu ha zha adw n chekwo yi n kwonu agye abwa ba yan zhi n ga che ba bya na yo asnu ka sha ku nkwo nu asuknashaku yayi kwo nu ba lo ngwa ba do ho lo kwo wa nbu buyiyi nkwo da shi a zha asha ku ovu daya nu che Chekwo yu kwo nu kwo zhi chokwo okwo shegge nu, she abo zhi chokwo okwo shegye n kwo shishi yi n kni yi okwo nu na towi abwa ash ashaku avudaya chei nnavu osanu ho lukwo ya n nashaka ovu da agye kwa shi ya agye shaku ho shi n bye byu yi agye kwo shi kwo fa dei dei nhobo zhi sha nwo wan ba bwa hotaye chokwo kwa ku ya n haban n hagye hona chokwo zhn gbm ayi gbmayi gbonayi n gwa ta achokwo achokwo zhi gbayi gbayi ngwa yin nho ba wan ba bwa agye oha ba gyi nngbma dai ngye gbayy fawa chim ayi akpa gbagyi ye naba bwa wayi gbagza zhi wa zhapma na chokwo yi wa zha ayan ya vna agye wo fuwa gyn kwo owa gyewaba nwo wagydna yi azhi agye ba gyi ba bya na nha zha baya ncho kwo nuwa yan yi kwonu nha zhaba ya nchokwo amuyayi mi bo da kwo ba ge kwo wo bu bavi yi oba gya ba gyn ba faho ho ba gye ha kpeda ba buya ama nuwa yayi kwo nu nkwo nu bya lonaba shaya achekwo ye ba yin che ma daba be dodo yi nkwo kalayi lolo shekwo zhn wu yu zhn ya je tukwo zhawa nnuwaya gi kwonu kwolo na nnayikwo zha pma chei ba zha tukwo ya nchui osanu. ba zha tukwo ya kwaku aya ya n na tukwo nha ye cho Chokwo yi kwo na yi sha tukwo lo n kwoinu che nu zhi toyi bwa aya wye wye yilo nyi tukwo hoto wu viyilo na gbagyi yikwo tukwo agye kwo chasun ntuna chuko yi bo nyi sha tukwo ya cheyi nnachokwo yi bo ba ku yi zhi afuwa ba cheyi, acha kwo yi bana bala gbagyi yikwo zhaba, achokwo yi banu ba zhi lo ato kpe ya gbayyi kaka yi lo na ya bye do yin, ntukwo tu gena agbagye nbayi tukwo yilo nmwa begye nyi zhi acho kwo yi banu yi kpuzhi lo nyiyin tukwoyi yi kpolo sheyi ba fiba yan wu ya sha aya ya agye aba yi bya bya yi che nyiba zhiba yi zhi ya zhiba nabo mwa bege <hesitation> nnabomwaba n naya mwa bagye odo hoba zhatukwo che yi n do ha ba zha je che yi hota fi kwa yan ngye abwu zhaya kwo aje zhaiyan nhobo ba zha tukwo cheri kwo ho bo ba funuwa chei hola fi aya gye ado ho ba shaje che tige ha fikwa ya kwa wo ge aje ho ba zha che ndo hoba funuwa che hoba wo nayi kwo gye ho okwo nu sanu yibo zhi ba yi ta fi kwo yan bo wo gye aje zhaya ama aje zha ya da azhi akwa yan fi ba ba ku wo nabayi ha zha je ya hagye oyanu ma da tu cho kwo bo i